Aa nthithagia ngugi kilabune aa gwa kagi kagitaa kaa nkuruki ee miaka itano na ii a nthithagia ngugi kirabune aa gwaa kajgi kagitaa kaa miaketano naa ii imbithiritwa nkirera mwano kwa naa ngugiu na ntiugaa niinthuku nii injega kuringana nooria inderite kuuma ndi mwari umunini aa ii ina mantu jamaingi rimwe nwithenaina naantu antu bati baabega uria nwiiji uria ngugi ee kirabu ithairwa ii eejagwa ii antu bakiuga e iina mabtu jamaii indi wiiji kiria wiitite kuthithiau ntikwona uthuku bwa ngugi iu oo naa ndira achoone babingi bamithithitie naa nyabo ingwitikia noo beethire baki baagitikariria naa uni naa imbithiritwe nkithithia urimi njaa kurimaa skuma kurima aa ndina tuguku na ndina mburi na ng’ondu ibiithiritwe biintetiaga kando na ngugi ee kirabu naa ntiuga nyayo niinthuku nontu imbithiritwe ngiiteethia mwanokwa naathomete thaii eetite junior high naa inkumilkerera. <hesitation> Aa aua urimi aa naaria mbumite itwaanda ikwachii aa <hesitation> naa mpoka ii guntu gwi mpio naa ii guntu gukwega mono aa <hesitation> alafu aa <hesitation> ii itwithiritwe twii tuu tuki <hesitation> tukiandaa ikwachii aa carrots mpaka na into bibiingi naa inyaii tuu itukwambia urimi bwa matunda na into biingi bibingi ii iituku kwithirwa twimenya mantu jamaingi naa into bibiingi tuumba kwithirwa twiandaa nau nontu antu beethirwa beethiritwe tukiandaa ikwachii kagiita gaakaraja naa rutere na jau jonthe uuri imbiji gwitithia ngari imbiji imbithiritwe nkii nkithirithia nkithithia chauffeuring na hired driver kwi families baria baaku beenachiari baakuru naa achiari bau batikumba kwithirwa baa bagitithia ngari kugiita thithia nki nkibateethena mantune ja jau mbithiritwe. Nkithithia Voi volunteering kwiiritira kwii njaa chia ntigwa njaa china baaria batina achiari na ii niithi imbithiritwe kii nkigwirua ikwiiritira nontu muturire juu twinthe itubati tuteethanie aa mh mh untu baria mpumba kwithirwa nkiendaa mono ii guchirugurira ngugi amm ngugi mwanya na mwanya ngugi chikoomba kwithirwa chitethagia antu naaja oome jaa ngugi ekwa iu mbithiritwe nkirita ee kilabu imbithiritwe ngichemania mantu mantu jaa kabila iu iingi aa noontu buu ibutethetie kwithirwa nke nki ndi n ntiamwe na gusupport aa ukabila jau nontu utibatii kuu kuu utibati gutwira muntu kuringana naa kabila ewe kana naaria aumite naa. Naa oome uu inchemenie naantu mithemba iimingi mno naa kuthoma mantu jaa jaa kabila chiao ikwithitie gwintethia mono nontu naa ome ukeenderia muntu gintu oo au kirabune antu ibeejaa baa kabila inyingi mono naa nwiji utiariria muntu utiariria muntu kabilewe noo tugaturira lugha iria twinthe tukwiganua aa naa akeethirwa akiana lugha ewe nookamwigua naa untu ngwiritue ikwithirwa nyaa ningwaa inku ii nkuthoma lugha chia kabila iu ingi.